Mosusu dj sj me nyjnko bi rusua kasa fofor bi na cberj dj cdze bedzi dwuma wc ne kasaa mu a, odzi kan no dza cwc dj cyj nye dj cbc mbcdzen dj dabaa cbjtsena hcn a wcka djm kasa no hcn ntamu na sj crekasa so a mma cmmfa nnhyj ne tsir mu dj obetsi ntsi cnnka. Cmfa nhyj ne tsir mu dj sj otsi a nna wckyerj no ma ohu djm ntsi ma ctse biara cbjka ma oetsi na cakyerj no.